हमार देहिया फेनी न कहियो कसनुक खलक के कहियो काली उहे चिजुवा बिजुवा कहिले फेरी हमार पचलही देहिया म कहियो काली हसे उहे चिजुवा बिजुवा हैने पचलही । कहियो काली अरि इएसनुक चिजु खेलही रि तोर देहिया मा सब कथ कथ कथ कथ उठै बणही देखइ बणही घाउ नहिया हखइ क के कहसइ ह यब उ खाइ कि माहा कहियो काली दुधवा से फेर्के हलहि, मछरिया से हलहि, यदवा से हलहि, यणौ से हलही । उतुरे मतरे कहव बणै जे देखै त हमरे सब दिन तिउना मा घाले घालेवाला चिजु फेर्के हमरा के काट कैलही । जुन <noise> चिजु बिजुवा खाओ के हमार कुच कुचइलही । कुच कुचैकी माहा कछु कुच्कुचेसइ, हसे भाटवा फेर्के, रम्तिरोरिया, धुसुरा इछाट्टी खइके दौले लग्सइ ककरो ककरो जिउवा सहलही ककरो ककरो जिउवा हैनेसहलही । कहियो उहे खाओ के पछलही किहो हैने हलही कहियो उहे चिजु बिजुवा खा के गहनी देहिया क लागि हैने दौल दुख बिमारी परोलही जबडहे दुख देलही के ।